تصور کٔرِو زِ بہٕ زینہِ لاٹری ۔ بہٕ ہینہٕ مکان تہٕ کارٕبارَس منٛز انویسٹہٕ کَرٕ تہٕ بہٕ ہینہٕ اکھ کار تہٕ باقی پۄنٛسہٕ تہِ کَرٕ بہٕ عطیہ ۔